Ny fiarovan-tenan'ny sokina na trandraka izao a, i- izy ireo moa zany biby miaina any ambany tany, de zay zao de efa fiarovan-tenany, izy miaina any ambany tany io afaka misitrika any ambany tany izy 'zany, de izy konko le misy ohatry ny tsilotsilony iny ao amin'ny lamosiny ao a, de <hesitation> iny mipoitra be rehefa sendra hoe misy fahavalo manafika an'zareo.